Samy manana ny fofona mampiavaka azy ny biby, fa misy kosa ireo maimbo anisan'izany ohatra: ny ramanavy, ny fanihy, ny kongona izay manana fofona somary tsy zaka izy raha ohatra oe ao an'efitrano fatoriana no misy an'azy.